<noise> jaha manege la okia wo ojomo wo ojomoka <noise> menege deokia teh wosi udomo ma jame bahaya lantaran okia <noise> ma mantutmo tuere sumur uku lo wo kalesang uwa. <noise>